أعتقد أن أصدقائي سيروّجون لي بأنني شخص ودود، طيب القلب، ومتفهم، يحبون قضاء الوقت معي بسبب حس الفكاهة والدعم الذي أقدمه.